پیشکې هم د سپیانو په څير اا کیدای سي بعضې وخت د انسانانو د عضویت یا صحت د پاره خطرناک ثابت سي او د خپلو وړیو یا ویښتو له لارې بعضې میکروبونه انسانانو ته انتقال کي.